Gn'akoho tsy hoe heveriko sahala amy karazam-boro fa tena voro gn'akoho fa izy avao koa gn'afaky miaina ambony tany. Tsy raha de mahatily loatsy izy, maharitsy manahaky gny voro sasany. Fa zay mahatonga anazy etiky io fa da tena voro io.